संसारमे मनै बहुत पेशा अपनाके अपना जीवन गुजारा करतियाँ। सब मनैभर अपना योग्यता क्षमताके आधारमे कुइ ना कुइ पेशा अपनैले रहतियाँ। यहाँ मै कुछ पेशाके नाउ बतैना चाहत हुँ। जैसेकि डाक्टर, नर्स, सर्जन, फार्मासिष्ट, दन्त चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्रयोगशाला प्राविधिक, पशु चिकित्सक, शिक्षक, प्राध्यापक, अनुसन्धान कर्ता, भाषा विशेषज्ञ, ट्युटर, सिभिल इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर, नेटवर्क इन्जिनियर, व्यवस्थापक, लेखा विशेषज्ञ, उद्धमी, पत्रकार, सम्पादक, लेखक, रेडियो उद्घोषक, टेलिभिजन प्रस्तोता, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, वकिल, न्यायधिस, प्रहरी अधिकारी, अपराध शास्त्री, चित्रकार, मूर्तिकार, संगितकार, अभिनेता, फोटोग्राफर, फेसन डिजाइनर, मोडल, खेलाडी, खेल प्रशिक्षक, रेफ्री, योग प्रशिक्षक, किसान, कृषि वैज्ञानिक, एयर होष्टेस, सुनार, दर्जि, प्लम्बर, राजमिस्त्रि, ज्योतिषी।